هامبور یا امبور یوه میخانیکي آله ده چې مستریان یې ډېره کاروي. هامبور د هغه پېچونو او مېخونو د را ایستلو لپاره کارول کېږي چې په سطحه، لرګي یا کوم بل ځای کې ډېر کلک نښتي وي او را ایستل یې خورا سخت وي. هامبور له کلکې اوسپنې څخه جوړېږي. له مستریانو سربېره ډېری خلک په کور کې هرو مرو هامبور لري.